Ñy fomba fiketreha ñakoho misy karazany telo :-Misy gn'akoho jobo ro, misy gn'akoho sôsy, misy gn'akoho frity ;laha i ro akoho jobo ro :tampatampahy akoho ogny, atao agnaty valagny asia sira, sakaviro, asia rano, atao am-bolo eo, mandevy, engan-tegna aminy gny hamasaha itiavan-tegna azy ;laha i ro akoho frite :tampatampahy gn'akoho ogne, afana gny menake, ajobo agnatiny gny lapoaly na agnatiny gny valagny, masaky la bakeo.